Magnano akô e bafla zany da mahagaga avao an'io oe ambadiky ry agny e raha magneno araha amity ao e raha kitiha aminazy fa sarotry aminah zany gn'agnazava sy de haiko zany e, resaky siantifika mako izy io zany fa itegna sy de nagnano an'izà raha izà da sarotry aminah zasy gn'iroha anazy oe izao tena tiagn'olo amigne fagnamboara.